Men ilgari ikki ta uy hayvoniga ega bo'lganman. bitta mushuk va bitta kichkina it. Ular ko‘p yil davomida mening oilam bilan yashagan.